كنت هوقف كل الحروب اللي موجودة في العالم بالذات حرب اسرائيل على غزة وعلى لبنان <hesitation> بعد ما حكام العرب كلهم سابوهم يواجهوا مصيرهم ويحاربوا لوحدهم ومساعدهومش بأي شكل لأن هساعدهم ليه؟ لأن دول مسلمين زيي زيهم واحنا اخوات فا اكيد هحب اني اساعدهم يعني.